Karaza sakafo telo <noise> a- lafo amign'ny hotely da ny pizza e voalohagny eo amign'ny <hesitation> trente mille ariary eo zashy ny vidigny, <noise> da ao koa ny misao spesialy eo amign'ne dix huit mille ariary eo, da ny fahatelogny ny steaky steaky au pomme frity eo amign'ny vingt mille ariary eo avao koa angambagny vidign'izay.